<hesitation> Fomba fandrahoana pomme de tera <hesitation> avarigny agnaty vilany de ankalemegny asiagna ragno, de afaka afangaro legioma, afaka afangaro karaoty <hesitation> de asiàgna sira, de afaka asiàgna megnaka koa.